Iaho sy da tena sy tia magnano satroka lôtry, sy mana satriky mihisy zany ia. Sy sy tamiko e satroky, fa iaho taloha, na nana satroky tame mbola fahazazako! Tamin'aho mbola, mbola boy kely mbola kidy, da satroky raiky evao revô maina ny andro da magnisy satroka aho.